Eee i fitaova electrique io moa zay la ahita tombotsoa ny fampiesa azy malaky ny asa lafa io ro ampesay ndra ny asa antokatrano ao, hangetriky vary enao mampiasa rice cooker zao la delé malaky gnasa fitaova electique zao, i anao hiasa avao koa anao amin'ny toera fiesanao agny la mampiasa fitaova eé-electrique ny any la malaky gnasa misy a teo heny ny falakian'ny asa ataonao iny.